طبعاً عشان تكوي التيشيرت، أول شي حط الطاولة في مكان مستوي شغل المكواه وخليها تسخن بعدين إبدأ بكوي الأجزاء الكبيرة زي الظهر والأمام وامشي بحركات مستقيمة، لا تنسى تكوي الأكمام من الجانبين لو فيه تجاعيد صعبة رش شوية موية وبعد ما تخلص علقه على شماعة